Fomba fagnapahana angofo beky mba tsy handeha li. Voalohany tsaratsara maloha tsika mampiasa coupe-ongle agnapahana izy. Amin'ny faritr'ilay tsisy otry fô tapahagna beky izy ave tsy mandeha li ary sakindrana izy tsisy coupe-ongle koafa mampiasa lame mitandrina tsara mba tsy voa hoditry ilay tany handeha tapahantsika.